Komponen utama neme sepeda ndia hapu ndia rangka na, ndia roda na, hapu ndia rantai na, ma gir a. Hapu rem a, ma esa nade sistem kemudi. Ala karja sama ndia so na, basa komponen sila ala kerja la esa so na besa ka sepeda bisa la'ok.